Tavolina kafeje, krevate, dollapë të murit, tavolina kompjuterike, karrige lëkundëse e dollapë. Ktò mobilje mund të ndryshojndë ndë dizajn e material, të u përshtatur me sapúrt personale e stilin e shtëpisë.